Fermoar qanday ishlashiga keladigan bo'lsak, demak, uni asosiy qismlari - fermoar tasmasi bor. Fermoarni asosini tashkil etuvchi ikki qism ularni bir biridan ajratib yopiq holatga keltirish yoki ochish uchun ishlatiladi. <hesitation> Tayanch qismi esa mexanik qism fermoar tasmasini birlashtirish yoki bo'shatish vazifasini bajaradi ya'ni yuqoridan pastgacha harakatlanadi va tishlari bor. <hesitation> Tasmaning chetidagi qismi u teshiklarni o'zaro birikishida hosil bo'ladi. Tishlar fermoarni yopish va ochish jarayonida bir-biriga kiradi va stoplar ya'ni <hesitation> fermoar poydevorini yuqori va pastki qismida joylashgan qismlari bo'lib, tayanchni harakatini cheklaydi, ya'ni fermoarni yopiq holda ushlab turishga yordam beradi. Fermaorni ochish uchun foydalanuvchu tayanchni kengaytirish tomonga harakatlantiradi, tayanch harakatlanishi bilan tishlar bir-biridan ajraladi va fermoar ochiladi.